آخر مغامرة قمنا بها أنا والأصدقاء ديالي هو أنه طلعنا فوق واحد القمة د الجبل في المدينة لي كنسكنو فيها وطبعا كانت ممتعة جدا ، وواحد الإحساس جميل وخطير أنك توصل القمة